بعد عشر سنين إن شاء الله أتمنى أكون حججت طموحاتي المهنية والشخصية، أطمح أن يكون عندي استجرار مالي، وحياتي مع عائلتي تكون مليانة سعادة، وأتمنى أكون جزء من مشاريع وأعمال تعود بالفايدة على المجتمع، وأطور مهاراتي بشكل مستمر مجال عملي وأحجج شغف أحلامي وطموحاتي وايد.